Le siule e l'ai ën maniera ch'a düru a lunch i bütu ën crota pendüe a ün tübu ën aria e dë solit mi fun dë masulin ma a s'pöl fese anche la tërsa